Ini̱ mi̱ ba mineso ani̱ biate̱ imeni̱ si̱n kurumaba, imeni ke̱ piki fulo so bebe-e, iyo osikirite̱ kenifamate̱-e sikiri te̱e̱ ipiki ke̱ beleme bo̱ sunwabo isian ke̱ suwaba, inji ke̱ suwaba te̱ meni piki ane soba. Ani saki i̱ inete piki iku ke̱ pindemaba, i̱ i̱ku̱ ke̱ pindema-a te̱ i̱ i̱ne̱te̱ ibeleye ike pinde manibiye goye-goye ike̱ pinde̱ maba. Ani̱ dariye̱ saki i̱ piki dikiye̱, eku ke̱ ani̱ di̱kiye̱ idikite ani biatebe be̱e̱ imeni ani si̱n koromaba, sani na. fon na, ayo na piki ye̱ be̱le̱ maye̱ me̱ na anibio suwaba te̱ sawba ni i̱nke obokome̱ sawbara.